generalement oyiro madɛ mu <hesitation> o obe yan'i sin'o muda na obe'i sin'o muda na lo'i ma'o wo ma'o toro wa wu toro wale ma'an toro wale ma'an toro wa bwe a dundun'a toro wa bwe a dundun'a puna toro yɛrɛ mina ami co a ohowa ba mudaraso yan mibin ba mibin a surtout lo yɛrɛ'i sanbe asa'o nui ubiɛ o sa'i toro yɛrɛ mi fara'a oyi'a le toro du'o danui oyi mavɛ yoro nɛ to'o dun toro dun'o danui ahan